Ko karaha zegny ndraikiny, mbôla izy le mbola magnatitry azy amignahy akeo, directy magnotany zaho hoe fa nagnino, hafa raha nangahoaky, de hafa raha nomenandre zaho de angatahiko hoe soloina le izy sod tsy mifanaraka amle vôla agnaty paosignahy fogna le izy matoa tsy nikômandiky, de angatahiko hoe mety sa tsy mety malô, izy kaofa tsy de hoaniko feky.